Tëtäguasu Aleman jetaye guinoi <hesitation> jekoreta ,jareta mbaeti <noise> iouereta <noise> <hesitation> oyomboetea tantako oyomboetereta <noise> jare guinoiko puntualidadreta <noise> jaeramiñovi arakuera <hesitation> santope jaereta mbaetitaipuere <noise> opirae <noise> iru jekoyevae jaeko <noise> jaereta jaeñomaiko oipea ivituaka oikevaera ivitu supe yepe iroitei ikirei oeyave jetara reta ndie ovia mbiteapeyave oyaporetako aratu kaaruyave jaeramiñovi jaereta guinoi mopeti piaré omboje gualburjis jeevae kuae oyaporeta mboapipa araivipe jareko jaereta tanta omboete arete jaema <noise> <hesitation> omorinde omenaje cervezape jokuae oyaporeta <noise> yave tanta oesauka <noise> itembiu oipotague guinoi jokopevae